Le okara mi peter muan Anya beme litel le beme onyi, areto mom apie le sham akuma mpia le ney shami okara nkum nriki pia liashani iji bekuo ben war bom be ma be ma isho bewarr li ji aye nu mpieke lishamii beme litel le beme onyi, mmemalo ayi mi yeb lishani okara abe che omiyeb lishani okara mi malo lishanu okara oyeb yeb bebe, beme litel le beme onyi laba nu nu, mishua bitchen litoh mbe le ekumtak ayi Abang le jue ayi bebiele minshe bitchen are bite bami are betam mi le wukper eku che ye ahe le mbe epie be mual eteh ehami ojie menge biruge ojie menge anya atami are befie mual le libie nyi nshene bitchen nche kper mual opia, kinyeh bebe le bisham okara miki pie pie mual ewan litoh mual bitchong mpiepie mual cassava mpie pie mual mbor mpiepie mual e cocoa ste ste mpie pie ste ste ste mpie pie okpero le bit hong ke opie mual bitchong orong mpi olem wupung olemo wuping oma kab kab okabo ste ste ste oma tuongtuong che be ma tuo tuo mual betuo ste ste ste oma kper bitchong ota omi le je Nten akuom kuom che mu ori soung oma kper be bom okubo oma zdang te tete oku kubo okubo ste ste ste ki ki bi sang sang oma kper mual okparo atam abambor ofe ori le bichi le mual odzang atam le bichi oyiyong le beren okper mual okpero ofaki nyi kparo, emili kparo ste ste ste, mual okper omorro, okpero omorro omakue le be buli olemo be gu lemo be buw wri fuom bekal bekal okara beri li furan ncha nfuom ste ste ste nten apie odzang cassava nche kper osuo le mual osuo ste ste stenten apie oma dzang mual obur leme lele mom ofe ya ori a osar cassava ke mor or kegilimor odzang wukal ofuom ste ste ste le mual ofuomo ste ste ste e mual omimalo ori puom bituong ibu ofuo, ikuo le wurafal e bitchong fe e okara beku ki wutrafal e nten benyi benyi emmaten bitchong le saturday ekukulor wutrafal e liaki bitchong te ebiyi oma tem nten apie ste ste ste oma kper akpekpe ayue offuor oshbki shebi akpekpe aye ki ji eyour gbel ke cassava ke yuor gbel odzang mual owen ste ste ste offuo ema dzang orugo isuo emilisuo orugo e gbel li le nkuenu omiikpero ewu ochimo okper otimo olia belie le buan ebue oshiki she opie binyin ebue Omilima lo aye eh lite life omi kue le mual awukpo ochi kper olemo areto okpere a alie ekpero farki, imilimalo mual awe eburo mpam laba ekuel le mual embor mborr ayi piepie ya che mborr epia efaki mbor obuong iji che opie mborr, laba bishi ai dzo laba nunu. oborr ome ori ibam nara bbisan ife binyi ife ya bichan le mborr ome oma llem iji odzang mborr aye ste ste ste opel ope mbor okper eyi olemo kipi nabnab kiwa ki okper okpedo, be me besar bechan ori kue mborr eyiue okper oku o, okue ibor otuor oche buro lifoh obur o litoh ofeb teb ey otebo omumuo ste ste ste odzang okikie okie otete otey ochuap chuap la ba ri chuap be engine abe okara ogbu gbor ochuap chuap eyi oki le omuen ogbobgbob otorr ibor muor ende oburo le me le wuyinu oshie odang agbenu ayue oma mal muor abe oburo orue che oke ki ma she she ndang gnenu laba laba laba eri she muor eripie bituel labanu se emi liyeh gbede elue lue areto ifele iri ke ife le iri ki tchar ibono le oruo itchar le bitchan laba okara omi chu le binyin abi dzang epia bom echuab chuab Laba nn ego dzo ki ye ibor ochua bo emiyeli gbede wanu wan akpaki apel mbor apel mbor gbede apie are ama lenyina mborr otar le ochuabo mi le eh soi so nyi pie emiyeh li betwen are ye pie pia faki wushu wushu so okara tue obuo nyuam pie o eyeh ye ekue ayi be kuo che cocoa ami binyin ste ste bom be pie bituel ma le bishi auan be leb ki nu, kan kan beffuor eker bematra beho le be ya kan kan beffour be jo le be ruan beke wulal bike abi bechi asue bidang che e ofuenu fuenu bite biabo bepel be bura bo, yayi pel yigbal laba emigbal eripel ofuenn buan abeyi tue bare ki lie are buan iruan bere li liee laba beshe lai she cocoa bepie areto bepie otuen buan abeyi lue beriki liue la ba le auan aye ye tu epie are be pie li ba ayi lue so nue chi mmal mpiebe so ye tue immoe pie bie lewuye nu lem lem bi ste ste enab nab nyuam ibaro ikuo mpuom obu bu olem lem ste ste ste oburro nyiam ki ki omuen ko kulo li ba ayi che abimka le omuen